Fomba fiasan'ny crayon a de crayon a de marangitra be ny lohany satria izy agnanaovana sary de tsy maintsy atao maragnitra ny lohany de izy ndraiky sisy ankra agnatiny fa karbôna ny ao agnatiny de mampiavaka ananjy amy stylo foagna a izy afaka gômina raha ohatra hoe misy diso satria izy sy i ankra fa a karbôna ny agnatiny de mety gômina ra ôhatra tsy mety ny sary atao.